اكيد طبعا الانسان له الحق في اختيار كل شيء في حياته لا يجوز ان يجبر الانسان ان يعيش شيء في مكان معين ,يعني ان كانك في بلادك انت مضيوم وحاسس انك مضطهد ارض الله واسعه روح اي دوله اي مكان نجلس فيها مو بشرط انك تجبر تجلس في مكان واحد او مكان معين.